Golle am ɗe njiɗmi ko ni yaani wayde: Ñande fof mi fina, so mi finii, mi dawa. Miijaade safrude caɗeele renndo. Yimɓe ina ngara ina kaalna kam caɗeele mun ɗe ngondi. Mi ƴeewa peeje no ɗum safrira. Mi ƴeewa kadi ngalu, ngalu ngu no heɓira. Mi ƴeewa balle ngam hokkude ɓeeɗoon haajaaɓe ballal.